طبعا أتأكد إن ما أشوفه هو حجيجي وما هو من ال- محاكاة للواقع <hesitation> من خلال إنه أشوف <hesitation> تأثير ال- الشيء اللي جدامي علي، كمان ما في شيء إنه في محاكاة للواجع إني أدخله وما أكون عارفة إني دخلت <hesitation> في شي ممكن <hesitation> يغير من واجعي، فإحنا كل ما نشوفه هو حجيجي، وما في شي يحصل أو نشوفه إنه محاكاة للموقع- إلا- للواقع إلا بإرادتنا.